Prima coza ëntà aveidì dürmì bin tüta la nöit, secunda coza la matin cuand të dezvìe ëntà pa avei sübit presa dë campese giü dal let, pöi t'ause e cumince a preparete ën po dë culasiun e cun calma sensa guardé tüti i mument la mustra ch'al e gia ura magari dë parti